gott kvöld Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er þriðji formaður Framsóknarflokksins sem klýfur sig frá honum og býður fram undir öðru merki Sigmundur hefur átt í deilum innan flokksins frá því að hann hrökklaðist

frá völdum í kjölfar þess að fjallað var um eignir hans og eiginkonu hans á hingað ertu kominn aftur vertu velkominn Sigmundur blessaður að eyða tíma í að leiðrétta eitthvað í innganginum hvorki ég né konan mín höfum aldrei nokkurn tímann átt pening á aflandseyjum en það er önnur saga það virðist taka tíma að koma því öllu til skila en haltu áfram með prógrammið já við skulum bara fara aðeins í þessar pólitísku vendingar á undanförnum dögum þú hefur lýst því að samherjar þínir hafi meira og minna frá því að Panama málið kom upp reynt að koma þér fyrir hvers vegna helduru að það sé í fyrsta lagi myndi ég ekki vilja orða það þannig að félagar mínir hafi gert þetta vegna þess að megnið af Framsóknarmönnum hafa að mínu mati alltaf verið traustir í þessu máli eins og öðru hins vegar var þarna ákveðinn hópur sem að hafði beðið lengi eftir tækifæri og sá það koma í þessu tilviki og og beitti svo ýmis konar brögðum sum hver nefni ég í bréfi til flokksmanna önnur voru nú þess eðlis að mér finnst betra að vera ekkert að ræða þau rétt fyrir kosningar maður vill þó sýna þá kurteisi en þetta er niðurstaðan þetta er afleiðingin og ég er fyrir mitt leyti búinn að útskýra hvað leiddi til þess að ég sá ekki annan kost en að taka þessa ákvörðun og er tilbúinn

til þess að ræða framtíðina við höfum einn mánuð núna fram að kosningum til þess að ræða

tækifærin sem landið stendur frammi fyrir því að það er mjög mikilvægt að gera það þó þó að undirstaðan sé góð og tækifærin mikil þá getur þetta farið fortölum ef menn gera þetta ekki rétt höldum okkur aðeins áfram við þennan klofning þú þú talar um það einmitt í þessu bréfi þínu að samflokksmenn þínir hafi notað fordæmalausar aðferðir til að koma þér í burtu

hverjar eru þær eins og ég segi ætla ég að láta vera að rekja þetta umfram það sem ég gerði í bréfinu hins vegar nefndi ég í bréfinu að ef að

flokksmenn í Framsóknarflokknum vilja vita meira um þetta þá er ég tilbúinn að ræða þetta við hvern sem er en mér þætti ekki fara vel á því að gera mikið af slíku opinberlega rétt fyrir kosningar það var nógu erfitt að þurfa að segja marga þessara hluta en ég varð að fara yfir þetta að einhverju marki til þess að útskýra hvers vegna þessi niðurstaða varð en var ekki reynt að byggja brýr á landsfundinum eða flokksþinginu ykkar þá var Lilja kjörinn varaformaður menn túlkuðu það svona eins og það

að sætta sjónarmið gekk þetta bara ekki neitt eða lagði sig kannski bara enginn fram Lilja Alfreðsdóttir er náttúrulega frábær stjórnmálamaður frábær manneskja sem að ég fékk inn í pólitíkina skipaði utanríkisráðherra beint úr Seðlabankanum ef að hún hefði verið kjörin formaður þá hefði kannski einhver litið á það sem sáttatilraun á flokksþinginu en en þetta snerist aldrei um held ég Sigurð Inga sem slíkan

snerist um það að það var hópur í flokknum sem vildi nota tækifærið til þess að losna við mig með hvaða aðferðum sem dygðu best til þess síðan er auðvitað liðinn langur tími og ekkert verið gert til að reyna að ná flokknum saman það var ekki ég sem klauf þennan flokk hann var hann var klofinn

reyndar sprengdur í loft upp á hundrað ára afmæli hans í fyrra hvað reyndir

til þess að sætta sjónarmið eða sameina flokkinn aftur ja ég tók eftir því að það voru margir sem ætluðust til þess eða að minnsta kosti vonuðust til þess að ég leiddi þá vinnu alla sem mér fannst nátturulega dáldið sérstakt en samt þótti mér vænt um það vegna þess að það gaf til kynna að menn

að ég stýrði flokknum og sæi um að sameina hann það ætti að heita að það væri kominn annar formaður en það er mjög erfitt að gera það þegar maður er búinn að

að setja mann í þá stöðu að hafa enga aðkomu að neinum meiriháttar ákvörðunum þegar fólki er skipt út sem að telst ekki æskilegt

að losna við fólk sem að grunað er um að hafa staðið með manni og svo framvegis þá hef ég ekki mikla aðkomu að því að breyta því en þetta er liðin tíð sjaldan veldur þegar tveir deila og við vitum það að þarna

eins og þú lýsir því og upplifir það klárlega maður heyrir það á þínum fyrrum félögum í flokknum að þeir hafi viljað að þú sýndir einhvers konar meiri auðmýkt eftir það sem að gekk á telur þú þig hafa sýnt auðmýkt gagnvart því sem gekk á það má eflaust alltaf sýna enn meiri auðmýkt og

auðvitað er margt sem maður hefði gert öðruvísi eftir á að hyggja ég er ekki bara

um síðasta ár ég er að tala um allan þann tíma sem ég hef verið í pólitík maður læri alltaf af reynslunni og maður reynir að bæta sig og ég er svo sannarlega ekki fullkominn maður en gallar mínir eru nú margir á öðrum sviðum en menn halda en styrkleikar þínir eru miklir segja Framsóknarmennirnir sem að studdu þig í flokknum og þeir þeir litu mjög til þín sem leiðtoga og ég ímynda mér að þetta sé svolítið erfiður tími fyrir Framsóknarmenn að horfa upp á þetta núna heldurðu að þú hefðir ekki geta gert neitt til þess að af því

Wintris málið var náttúrulega alveg einstakt mál ekki einstakt það voru

þrjú mál um ráðherra í ríkisstjórninni og fjölmörg mál hvað voru þau mörg hjá ykkur sex hundruð við heyrðum minna af þeim í framhaldinu en gott og vel þið nefnið þetta mál það má tala um það eins og menn vilja þú og pólitískir andstæðingar mega nota næstu mánuðina í að ræða það mer finnst það ágætt vegna þess að þá skýrist málið vonandi smátt og smátt en ég ætla að nota tímann fram að kosningum til þess að ræða

framtíðina vegna þess að við stöndum frammi fyrir alveg svakalega stórum úrlausnarefnum sem við verðum að geta rætt til þess að kosningarnar skili

það er mánuður í kosningar við verðum hérna með

og munum fjalla um málefnin og allt það sem þú hefur fram að færa inn í stjórnmálin

þinni kosningabaráttu en aðeins að því að

að málin skýrist það eru ýmsar spurningar nei reyndar ekki ég bendi þér bara á að skoða ef þú vilt ef þú vefsíðuna vefsíðuna punktur is vegna þess að

hvernig kröfurnar eru komnar

íslensku bankanna hvernig eru þær komnar til leyfðu mér að svara þessu já af því að þið hafið sérstakan áhuga á þessu

en mun minni áhuga á öllum hinum sjö hundruð málunum eða hvað þau voru mörg þá hvet ég þig bara til þess að kynna þér þetta þar sem að þetta liggur allt fyrir hvenær eignuðust þið þessar kröfur til dæmis eru þær fyrir eða eftir hrun sko nú verð ég að upplýsa já ókei þetta er eitt atriði ég skal ég skal svara þessu og svo skulum við reyna að komast aðeins áfram allar þessar kröfur voru kröfur sem í eðli voru nákvæmlega eins og kröfur alls fólks sem átti peninga í íslenskum bönkunum fyrir hrun það voru engar kröfur keyptar eftir hrun eins og gerðu á þessu er algjör eðlismunur annar aðilinn tapaði á hruninu hinn fjárfesti í kröfum til að græða á því það hefur nefnilega verið vafi á þessu já ég veit þú hefur ekki viljað

jú jú jú marg búinn að svara þessu eins og svo mörgu öðru sem menn kjósa að líta fram

Sigmundur að ég trufla þig en þú býrð til svona spurningarmerki í þessari umræðu þú hefur ekki viljað til dæmis framvísa skattframtalinu eins og sumir sem að voru til umfjöllunar hafa einfaldlega gert og upplýst um það hvernig þeir greiddu skatta af sínum eignum og þú hefur ekki sýnt nákvæmlega hvaða eignir voru í Wintris þannig að þú

menn eru að velta sér upp úr ég held að það séu nú einhverjir aðrir en ég sem eru að búa til gráa svæðið í þessu tökum þetta dæmi núna það hefur enginn íslenskur stjórnmálamaður birt neitt í líkingu við þau gögn sem að við höfum birt um skattgreiðslur mörg mörg ár aftur í tímann þú býður mér hér í viðtal nú aftur til Ríkisútvarpsins segir mér að við séum að fara að ræða stofnun nýs stjórnmálaflokks og stöðuna í pólitíkinni

sem kallast hjá Ríkisútvarpinu að vera í þátt þó að það megi kannski ekki grínast með slíka hluti þú mátt grínast eins og þú vilt ég er bara að ræða um stöðuna í

og endurkoma þín í stjórnmálin undir nýju framboði hún náttúrulega hún náttúrulega tekur mið af

þú hefur gengið í gegnum sem stjórnmálamaður og nú er ég að spyrja þig spurninga sem

fengið tækifæri til þess að spyrja þig að en gott og vel allt i lagi tölum aðeins um

með er löngu búið að svara það er

margoft höldum áfram framsókn er að klofna vegna persónulegs ágreinings það er öllum augljóst en hvað með málefnin

Miðflokksins ekki málefnaágreiningur milli Miðflokksins og Framsóknarflokks áður en að tvö þúsund og níu til

þó að við að sjálfsögðu séum opin fyrir því að fá með okkur fólk annars staðar að en úr Framsóknarflokknum stefnum að því að fá með okkur sem flesta sem að líta hlutina sömu augum og við þetta er ekki bara spurning um málefni sem slík þó að þau séu mjög skýr hjá okkur og muni liggja skýrt fyrir fyrir kosningar þetta er líka spurning um það hvernig menn nálgast stjórnmálin að flokkur hafi þolgæði til þess að berjast fyrir þeim málum sem að eru vissir um að séu besta lausnin jafnvel þegar það er erfitt og séu tilbúnir til að leita þeirra lausna með því að leita til þeirra

best þekkja til á hverju sviði hvort sem það er inni í flokknum eða ekki leita til sérfræðinga þeirra sem að geta leyft sér svona að hugsa út fyrir rammann finna bestu lausnina í hverju máli og beita sér svo fyrir henni að hörku eftir síðustu kosningar það er nú stutt síðan það var reynt að mynda ríkisstjórnina síðast þá var Framsóknarflokkurinn ekki það spil í eða sú stæða í jöfnunni hann hefur stundum verið menn veigruðu sér við því að fara í í stjórnarsamstarf

Framsóknarflokknum þá varst þú þar hvernig heldurðu að staðan verði hjá Miðflokknum eftir þessar kosningar ef að þið náið manni inn á þing munu menn leita til þín reynsla mín er sú að fyrir allar kosningar sem ég hef farið í hefur því verið haldið fram að Framsóknarflokkurinn verði settur til hliðar ég væri of afdráttarlaus í einhverjum málum og það væri ekki hægt að semja við mig reynslan eftir kosningar er sú að sjálfsögðu leita menn eftir því að komast í ríkisstjórn ég hef aldrei verið eins umdeildur málefnalega séð eins og fyrir kosningarnar tvö þúsund og þrettán þá var fullyrt að enginn myndi vilja fara í fara í ríkisstjórn með slíkum flokki með slík stefnumál um leið og

voru búnar myndaðist biðröðin eftir því að taka þátt í að innleiða þau mál

núna ef að okkur auðnast eins og við ætlum að gera að vera leiðandi í umræðunni á grundvelli bestu lausnanna fyrir Ísland á grundvelli þess að nýta tækifærin sem við stöndum frammi fyrir einstakt tækifæri til að nýta núna með þessum kosningum í stað þess að kasta þeim á glæ núna hefurðu verið á þingi frá því að þú féllst sem formaður og forsætisráðherra þá meina ég sem stjórnarandstæðingur hvernig líður þér með það að lenda hugsanlega í stjórnarandstöðu ertu vígreifur í það auðvitað vill maður komast í ríkisstjórn auðvitað vill maður hafa undan gengið þetta er að dynja á þér einhvern veginn gagnrýninn ásakanirnar árásirnar eins og þú hefur lýst sjálfur já já samflokksmennirnir meira segja búnir að hjóla í þig nennirðu þessu

nú samt taka það fram ég er ánægður með að þú hafir húmor fyrir fyrir öllu hérna líka það er gott verðum við ekki þetta verður að vera gaman já og ég hef gaman að þessu þrátt fyrir að það gangi á ýmsu og hlutirnir séu stundum svona öðruvísi en æskilegt væri til þess að stjórnmálin virkuðu sem best en þannig eru bara stjórnmálin maður sættir sig við það og reynir að gera

sem best úr hverri stöðu og ef að við komumst ekki í ríkisstjórn og vel að merkja við munum ekki fara í ríkisstjórn nema með ásættanlegan málefnagrundvöll við förum ekki í ríkisstjórn bara til að fá ráðuneyti ef það verður raunin þá munum við berjast af krafti í

stjórnarandstöðu og beita okkur þannig fyrir fyrir þeim málefnum sem að við trúum á rétt í lokin það eru fjórir dagar síðan þú skrifaðir bréf til þinna samflokksmanna fyrrverandi síðan þá hafa svona einhverjir Framsóknarmenn í Mosfellsbæ þar í stjórninni lýst yfir stuðningi við þig formaðurinn á Akureyri í Framsóknarfélaginu þar einhverjir fleiri hafa verið að týnast inn í þetta fjölmargir er það já hverjir eru það værir búinn að skrifa þetta upp fyrir þáttinn en formenn margra félaga í flokknum formaður

Framsóknarkvenna mjög margir áhrifamenn í flokknum hafa sagt sig úr honum undanfarna daga og gengið til liðs við okkur ég hef reyndar ekki töluna á því hversu margir eru komnir og það er ekki bara Framsóknarmenn mer sýnist fljótt á litið miðað við póstana sem streyma að það sé svona helmingur að koma úr Framsókn og svo sé helmingur sem hafi trú á því sem við erum að gera og vilji vera með og það er auðvitað mjög ánægjulegt að sjá það ertu að leita til þingmanna úr öðrum flokkum ég hef ekki gert það sérstaklega nei en öflugir þingmenn úr öðrum flokkum mættu alveg hafa samband ef að þeir vilja koma með okkur í þetta á þeim forsendum sem við ætlum

skulum ljúka þessu svona þú tókst svo fallega í höndina á mér í byrjun eigum

kveðjast svona blessaður takk fyrir komuna takk gott kvöld werner Hertzog einn virtasti kvikmyndaleikstjóri heims er heiðursgestur á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík

gestur okkar í menningunni í menningunni í kvöld

skulum byrja á því að kynna okkur feril þessa merkilega listamanns ferill Werners Herzogs spannar ríflega hálfa öld hann var einn af brautryðjendum nýju þýsku

hefur gert tuttugu leiknar kvikmyndir og um þrjátíu heimildarmyndir í fullri lengd auk aragrúa styttri mynda og hefur verið tilnefndur til og hlotið umfjöllunarefni hans eru ófyrirsjáanleg og

einstakur enda storkar hann oft hefðbundnum efnistökum til dæmis með því að þurrka út mörk raunveruleika og skáldskapar franski leikstjórinn Franz

Wotro kallaði hann eitt sinn mikilvægasta núlifandi leikstjóra veraldar og árið tvö þúsund og níu valdi time tímaritið hann einn af hundrað áhrifamestu manneskjum í heimi herzog er enn afkastamikill orðinn

og fimm ára gamall en nýjasta verk hans heimildarmyndin

var tekin til sýninga hjá Netflix í fyrra en myndin er að hluta tekin upp hér á landi þættinum er þá lokið í kvöld við minnum á að á sunnudagskvöld verður bein útsending frá Þjóðleikhúsinu á sýninguna með fulla vasa af grjóti veriði sæl vasa af grjóti veriði sæl